Karara rai naa de inde ii karara rai nən, naa tətənga ii susu nən, digo naa təfa nən naa dlam ngiri ma, naa dlamdu nən naa təfi susu gun nasa, damuna bee wanda naa dlamau ii susu gun na vərrai zaa raiki wunduwa warda naa ju naa vaikina wanduwa warda na jin naa mbasənga, nan mba sənga nən naa ndaawa wanda asini ii ndəmmaga nai, de nakshi ii ndəmma ga nən, ka bana kara ra, rai naa ramik shi auwo na bana karara rai to wa, dam mbasu kəllappiya to naa rammatu naa godetu. Na rrii tunu dagai aa təfaiyi an dama ravimə, nən fewu aa tə faiyi aa dlama rama, dək naa kərrəmtakshi sai naa ba mii wanda bəlan aa kunu naa cikɗau, ɗagi dew nən aa ramau aama tuku dangara nən, ka intutatu bi, fa aturro miyagara shirrən- shirrən su dangara nən aama tuku dlami kəm rama nən dəggo aa cikɗi pee, dək naa kaci dək shi bai naa mbasən ga sai dew nən, naa ankal, naa ankal, naa ankal naa launa bee wanda rrikshu aa dlamau inde nai ka bee wanda rikshu aa dlamau nən, aci dong əri nən, naq ranau ma to wane ka dew sau aiki rama wanda rama nai, kai ka nana, ai aa dlama danai rama inde de ka sun nən ko mamuga nai jaaji riaru digo jaa kawa naa akshi binən aa jibba tlərri ii təkkakshi aa jibba tlərri ii təkakshi iyu kuma naa dəmu vərri naa ramikshi kwa dlam tlərri gəmo kun dəgo kwa dew gususke kwa zəga bee wanda ɗagu aa kunu bai amma harr kwa vəgunakun kwa tlərri aama ɗagai aa rama nai dagi kuma aa rama bai da gai aa rama ja de naja kasunən naa kawa na akshi naa ankal naa kawa naa akshi naa ankal to da kunu naa bina mii banda taa dew nən jaa mbasu naja ii ɗa gayi naa akshi jigab kuma aa dəmu da randanai vəda tuku ai vədau so bee kasau, vədau so bee kasau ɗagai aa rama ni ma, ai ka dena kəm kasu nən, wane aa rama kəm ma kasau, a rame kəm ma kasau dək na den manpiidu rakam aa rakan, rakan aa rakan dangara nən naa den naa gane ta naa tiye, naa gome tu na tiyen nən, mba səngara mbasəngara sai naa ramau ma to aama tukui iyu ran catu ii muwiga nai ankalgara ko, tamke nda dlamitu aa kacidu bai, ko tamke nda dlamitu aa kacidu bai kaika naa jibb naa nən ii muwi nən, dengara nən, naa ramau to sutuku muwi ga to akshi don a jibba ramau ma, aama taku dew fafaw an ii ritusku da ramma, harr anch aama tuku ii muwi to naa ndaawa mii den aa shaskagara ko kuma aa shaska ga nai kəm ka dew fafawan ii vədda tuku harr ka ram ma kancu aama tuku ii muwi ai aama tuku kəmu miya gara titta naa kaci du bai jaa rakan, jaa rakan, jaa rakan naa zəgi, naa nən wanda anca iyu naa zəgi naa nən wanda an ca iyu bai dək ii kunu naa nən mii wanda anci iyu naa nən mii wauda ancici bai ko ii kun kutlici ngum naa nən mil wanda ka dəmu du ka ramdici bee ɗagai mii wanɗa kanal ɗagi kuma ka dəmu karamici bee wanda kancu bai ii kunu mamaci ngum don ɗagai ka ramici nən aa ramau ma miganai anca sau, anca iyu kuma anca aama tuku bai to naa kasau dere mamu dai ka denaci nən a nibkə adakshi ii sii gaya ka jina ci rri dagai mamuci a nibki adakshi rigayi kwa dlama na mbasu kəllappiya.